Tomikiri to̱mbo̱ paka bote̱ bebe-e kalasaki ike paka bo bra-a na ipiki bo omin gibo so̱ te̱ i sime bara na, bari gboru bra-a. I̱ paka bo̱ saki me̱ bo̱ i̱ ibi saki iyim ania-nia iyiwerete iyawome bara be̱le̱i, iyawome̱ bara ye̱ omi̱ ania-ania iye̱ribe̱ be̱be̱-e̱ i̱ ibi̱ anga ko̱nweni-i mu̱ ikunoma-onebaka mi̱e̱ labakuma ibara ye̱ ofori i iyiwe̱re̱ bo̱ awome bara ye̱ bo̱ gboribraa la kuma ani saki biogbo̱ si̱ ke̱ ipiriba, ilanibia bo̱ obi̱ ilaba anisaki obi̱ me̱ bo̱ ilasaki igbiki so̱ ofori i ke̱ mu̱ ibu gwa. Ani okome ke̱ inaye saki biongbo si̱ bo̱ ilate, biongbo si ila-kuma i̱ai̱ ani bo̱ kpoa-a fi̱ do̱kibo̱ inbopiri-e kuma iyawome bara ye̱ piki ani̱ be̱be̱-e inagwu dumo yanaba, igote nagwu dumo yanabariye, i̱ fi̱ na ibiye i fiye i bu ni ibiye̱ i bu-e̱ i pe̱-i̱ na ibiye̱ ipe-i̱. Iyeri ma ania-nia iyeri be̱ biye̱ goye̱-goye̱ iyanawere iyieri e̱re̱ ane piki yanara apu̱ be̱ba dikiyo̱ iminabo̱ ania-ania imbere ania-ania imbara i̱ngwani̱ iyeriso mie o̱ki̱te̱ ke̱ anga-ku̱ma. Ane̱me̱ o̱fo̱ri be̱be̱ ani̱ biogbosi do̱kiboe̱ te̱ kpoa̱-a fi̱ dokiboe ibari ilani ibi din la-a. Ane̱me̱ piki emi be̱be̱-e̱ tamunobe ane̱ pikidin me̱ no̱ngo̱ma. Ane̱ me̱ yanaapu so̱ te̱ din me̱ piki mu o̱ko̱ la-a apu̱so̱ piki e̱mi or ani̱ gba o̱ tamunobe̱ i̱ tamunobe̱ teke ama ba kuma ibidiki diki me̱ ani̱ kuro̱we̱re̱, ibidiki omi̱ bo̱ na ibidikidiki o̱fo̱ri bo̱ gboru bara-a ibidikidiki ane̱ si̱ me̱ i̱na piri ye̱. Japu piki omi iyana ku̱ma i̱ni̱na mina pun or ania nia sigima apu okiwe̱re̱ ina aswome japu ini iyiya kuma injapu okiwe̱re̱ gbala ina-awome bo̱ra te̱ inina-angaba anisaki ini ma omongikiri mina-apuma me̱ni̱ piki bo̱ ina dikidiki ba gbala inbo̱ furo bio ina iyi bara japu piki o̱mi te̱ ini iyaya inpiki to̱rhngbo̱ ke̱ japu ye̱a eriba te̱ dokiya. Anapu̱ma imbo o̱mngibo̱ so̱ku̱ma i̱fi̱ri̱ ke̱ kalatu̱bo̱ fi̱ri̱mari̱ so̱ i̱ngi̱bo be̱ba mu̱ma. Me̱ ake̱ i̱na ye̱ bara dabo̱ be̱ba muma me̱ ake̱ ina ye̱ bara. Atorungbo ke̱ japuge̱a eriba dokiya because a̱ e̱yiya go̱te. But imeni ibidumo ke̱ awome na ko̱m be̱be̱-e̱ iyomongi kiri bo̱ inpiki ibidumo ke̱ ina komba. Ipiki yanawere̱ so̱ piki japuke̱ su̱wa̱ anga. Ni̱mi̱ mi̱ne̱se̱ biramengba gbasiya yana-a apu̱ma gbo̱la nimi te̱ barasua ina piri te̱ inima so̱ i̱bi̱ma i̱ni̱na anga ini fiya-a mineso iyana we̱re̱ e̱re̱sin ye̱a anisime iyerige̱ri piri okoa-a. Tomikiri me̱ o̱ko̱sima-a, yanabo bra suwa yana-a bo̱ piri. I̱ye̱ri̱ yana-abo so̱ piki yanabo me̱ mie̱ diki bio bu̱ma mibo̱-o̱ iminabo̱ iyo̱bu̱ju̱ pakabo̱ ania-nia ehmn <hesitation> ani̱. Ye̱re na ari na ke̱ gbori dibidaba wari mu̱mo̱, te̱ mo̱ku ayana ine̱n gite ania-nia o̱yena inegite̱ orobaba amie seba amie pakaba o̱ko̱a-a. Tamuno teke, tamunobe onengiye̱-ofori imbo miete yana-barame, i̱yeriso̱ ke̱ tamuno teke tamuno inye̱ ke̱ ipiri. Anike̱ inbo̱ dikibiobuma anibo̱, gboru sio biogbo̱ so̱ yana inbo̱ pirima, si la̱kwo so̱ yana inbo̱ pirima. Iyeriso̱ bi̱obe̱le̱ inbo̱ pi̱ri̱ yanabo piki inye ke̱ ipiriba. Iyawo̱me̱ meni piki mu̱ yana-a so̱, osibo̱ awome̱ yanaso̱ bi̱obe̱le̱ teke̱ ani̱ bo̱me̱ awome̱ mie piri iyeriso baa tamuno inyeme bo̱ma ipiriba te̱ i̱ye̱ri̱so̱ piki ibime̱ mie eriba̱. Kuma i̱me̱ni̱ dikibiobu yana ani̱ piri ne̱be̱-e. Ame̱ tomano ori-o̱bu̱ pi̱ki̱ i̱ gbi̱nda. Ibe̱le̱be̱le̱ din-ogbo saki̱te̱ pawu̱-te̱ o̱sin o̱si̱n o̱ inobiya because ibiobele jumo̱ ye̱a piri ya, ku̱ma biobele iyerobe so̱ onike̱ to̱ru̱ gbarima bi̱a ana-ni̱.